Kalau au ma aku udedite ma ada at ada atiu, mamae sama riyae utanu, sama riyae goreng ianu, kalau isama riya jaga anau au idate ma au unae aku utanu riyae panega utanu aledi, kang au una laku ida temaa, kalu ina sadang ngana eida teina nehe maa, au una reae paneka una aku jualang roti gula maa au odi riya ya, mama ina sadang ma, tapi kalue aku panci maa, panci yang kilo dima na ame au nae, au nae riya riya unae aku hiri riya ya aku jualan, paneka una kue pau, waunae coe ma ma laku aku aku panci kilo dima ma, tapi kalue kupanci paneka nei yang kilo ma <hesitation> edua madue hise, mama riya hisaya suku ala, sare suku ala isama riya ijaga au kukuse paneka awieu eure, esuunu kang jaga ite kukus riyam, <noise> tapi kalue ina ida tema riya au una aku jualan ma, jualan mama ma kue pao, laku ina mama laku paneka ana unae, paneka unae hihi akue ala, alaie hi au aku alaie seme, alaie puduta, aku iteye kukus la kama, walaupun ta kalu kilo kilo dima ma au kukus ha laku niko panci yang ida te mem Hidie akue <noise> ude dite sadangana nema riya isaa riya ianu, isa riyai utanu, mama e akue aku ekawe udedite ma, kalu aku panci ma riya ma manta ma, kalu ina ida teye paskali me riya iye paneka lakue mahe hihi kaie ite unaie ala alaie hi alaie paneka nasi kalapa hi ma laku laku pake ida tu hee. Yang kilo yehi nam ma kilo dima me, mai teuna una ala hei hiri <hesitation> paneka itere, iter akai hidi dui ite una karja sasapi lagi te aiera pi laku ite una laku ida te ma kalu ina keu ne ma paneka ana sukue mama la patri <hesitation> une sukue hihi tupatu paneka ma laku ina ye hiu ude dite siu ude dite ida tu ma, kalu tasuku lakue lakue panci laku au suku laku didite, mana kalu ude dite kang kalu tesuku'ee tupatu kang riya laku iteye odi odi nikome odi odi tupatu, tapi kalue panci kalu iteye sukue paneka tupatu riya kai ite tabisa <hesitation> kalu udidite ma teodi raka, kalu panci paneka ite suku ma manta, paneka au lapa pi, tupatue wei weidu pi, mama lakue panci ida tema. . Tapi kalu inae keu ne ma ria cuma aku jualang jualang ma manta mam, nei una coe, laku unae kui pau ma, laku ina au udi dite tehete ude dite ida tema ria aku unae paneka utaie jualang pi, ite unae jualange utanu laku ite una laku ude ida detu mam, hidie natunei ma la paneka au hidi la paneka roti gula ria, inae keu unehe maena idate nehe mam, jadi terem udi dite ma eati ma, isaa ria utanu, isaa riae au unae aku jualang ria, hidie isa ria ye egoreng ianu, isa ria hunae utanue anno, kalue panci <noise> ida te mae isa ria ohunae aku jualang kui pau laku coe ria hidi ina keu nema riae te kukus kukus upaneka ure ria ite naano mae ma kilo naama, ma manta <noise> ma